מיט טשאפ סטיקס קען מען נעמען עסן וואס איז שוין גרייט צו עסן און מ'כאפט עס אן אזוי פון ביידע זייטן און מ'ברענג עס צו צו די מויל, מיט א מעסער און א גאפל איז- נעמט מען עסן וואס מ'קען נישט גראד עסן, מ'דארף עס קודם צושניידן, מ'שנייד אפ למשל פון פלייש א קליינע שטיקל און מיט די גאפל שטעכט מען עס אריין און אזוי לייגט מען עס אריין אין די מויל.